D'insetti a ie la musca, la vespa, la zanzara, ël muschin, a ie i ragni, a ie e pöi a ie d'auti insetti che a më ven-u nen ën ment përché mi sun mai ënteresame a custe coze li, tüt li